الله لا يجيب الشر لكن اتوقع فقدان السمع اسهل من فقدان البصر لانك اذا فقدت سمعك تجدر تجرا بعظ التعليمات ممكن احد يكلمك مثلا بالكتابة او حاجة <hesitation> لكن اذا فقدت بصرك واحد جال لك خش يمين ودخلت يمين فجأة او دخلت يمين بعد فترة ما تدري ممكن تصجع بشيء ولا يجيك يعني تنجرح ولا <hesitation> لا لا لا افقد سمعي اكيد افقد سمعي افظل من اني افقد بصري.